Ny fomba famoahan'ny amponga feo rehefa mively enao de misy feo mivôka satria iny zavatra velesinao iny a de efa <hesitation> namboarina manokana mihitsy amoaka feo. Vita amin'ny oditra izy iny matetika ka rehefa mively ianao de migobona makano ambany.